दूध वनी त दुवि प्रकारो हूंदू। गाय. दूध और बकरी कू दूध। एक अलावा जू अलग अलग प्रकारा दूध छन भैंसा ऊंट सोया कू दूध भी हूंद। जू यू अलग अलग दूध छन यूमा वसा प्रोटीन और पोषक तत्व छन अलग अलग हूदिन। जैसे की ऊंक स्वाद और पोषण मा अंतर आंदू।